اه نفظل إنو نقرا كتاب <hesitation> جيد، على خاطر <hesitation> الكتب توفر لي فرصة باش <hesitation> نكتشف العالم الي يخلقوه، و كيما نقولو تعطيني الفرصة زادا باش <hesitation> نستخدم الخيال متاعي باش نتصور الشخصيات والمشاهد وكيف كيف الكتاب يعطيني وقت باش نفكر ونتأمل في المعاني متاعو والأفلام <hesitation> في ساع توفى.